<hesitation> je' tii la la kotaq tiwik yah suq naak pero jooj ta tz'aak entonces hoj ya cuesta cha nkaraqam tz'aak reh suq suq pero tenemos que riwii' juntz'ip m'as qasueldo reh nqach'akaam tz'aak sa tiwik